Wirɓode, watilater, kanium ee ko wadata kuran ko. Ɗun woni imidifikateer. Ɗii e hono muuɗun woni ko neɗɗo anndi gaa kaa. <hesitation> ko laati ko wifata henndu wallu mbiya ko waddande yimɓe henndu.